La Nigeria al e ün pais a la metà dë l'Africa ch'al e sempre stait più suta al Regno Unito, a ie la l'arte e la cultüra a sun legà prevalentemente al musulmani e attualmente al e ün pais ch'a cerca d'pìé sua indipendensa da l'Europa